घरांचे भाडे करण्याक इंडियन द तेह पन्नस हजार लागतं। गोंयभी आम्ही da हजार जातं महिन्याचे। पण जाग्यां प्रमाणे असता भाडे।